Pa'eh, buok, kukon, doran, tonium, <noise> tonium mea pa'eh to tok, tonium mea buok to tok, tonium mea kukon to tok, tonium mea doran to tok, pa'eh a havun.